पहिली खायच्या कंपनी चो रूम जायो या ठारोउंक। जया मग तेंच्य वेब्साईट चेर वाचन रूमचे। रेट्स बगुंक जये आणि जो रूम जायो तो बुक। करुंक जायो आणि पेमेंट करुंक जयी पेमेंट मेथड। थय उपलब्ध असता ते निवडुंक जया।